e komi uri dugo fijugonim, uri dugo balong balong lo mifijan jartinan bandu nan denta wo jokegot lo sumataan sosai